Chi mi nwe twamangangu ng ti tim ki̱tule mintu chuu, chuu ki̱tule chuu kitule kee no ferediyu chutu ki̱ kanma medu kɪ bidu a swang kurang ka a bi a swang kurang ne ki̱ mwe da swang kurang. ki̱bundunu a swang kuran yinan yinu ki̱ buntu nu a swang fi̱kam yinu ki̱ lanti swang netin nu. swangtutu, chuutu ki̱ bidu ni yadu kan yabe, mwa wudu. ka a lan swang sarange, ni ya kuu kin. Mwa wu chuutu mwa nu ti mwe ne mwa da mwan. ka ng wu chuutu mwa nu ti mwe mwa ma saritu ng ti kin mwa yo chuutu. Gi̱gang, chuututu a kan nimin chi kambi̱re we tim ki̱tulem chuutu a ka nimin chi kambɪre a tim lo ki̱tule nu. Mwa da chutu mwa midu ma fe bwe min kambar wu ka ki̱la kiku mwa fek chutu mwa tane yineng mwa chun tinmang. chutu a lemi le a lim ng yilin ka ng wu nge we yi, nino mwe kin yinang yinang a chuutu yini tintine ti̱kulantu we tim ki̱tulemu na bwen na bwen chuutu, chuu ba̱ritu we tim ki̱tulenu ni wudo mwa yabu ko bar ne mwa lo kome ka mwa chir lo sunte nge ka mwa fi̱re mwi yama ba chuuye ni ya ti chuu bịritu we tin ki̱tule niyadu ng limang ni yadu ki̱medu nibu kayomwudu di̱geldịgel ka mwa fe kule din ne kayomundu di̱geldi̱gel ka mwa fe ka mwa fe swe wine kayomundu di̱geldi̱gel anewe nga kɪn chi a yonbu we ki̱yo du danti danti yinag kambi̱ru mu we nemwa yadu kutan kuma ne ane ane kwatur we. ni wudu ni nwe ti tamang kan ni wudu yinu ni ni ti bwawuka ni wudu ni tuwa ka ma ma rungko nge, ka ng ma rungko we bin ne, ma da chututu mwa nidu ka ma ka wudu ka miladu, ka wa ya dubwa le kan bwa chi keme wanbe chututu mwa yadu Kemo ka da̱du kani nibu ki swedu warengmu bi̱rimu chi ka dwayu ko ti̱ttu wule ku chuu ki̱tule ku ti̱tiwule ko chi bi̱ri ko tin kina? ko nin kin. To ng Kwama mabe we tinim a yo niming delaku ki̱nin chuutu dangti dangti, chuutu kashi burau we bindidi ane chi ni kwaludutuwe ane chi ni kwaladu we bi̱ndidituwe ka nang bile ku dum ntikulamine ng Kwama a ni nin, ni Kwama a ni nin dine wule nin ki̱ning fanti wa mwe mwe fantiyu wu chuu bi̱ritu ki dwiyenu yinu finu yi ee dwanturangye chuu ki̱tule ki̱ leduwe.